<hesitation> nilai kehidupan tu bagi sayo sederhano, asalkan kito ihlas, kito bersyukur engan yang aod tu raso sayo yu lah cukup, cuma yo kito sebagai manusio tu macam mano biak kito tu ado lah pegangan, ibaratnyo ntah kito tu bekerjo kan, kito pengen lah bekerjo di tempat yang layak, yang biso menghasil kan, yang biso lah ibarat nyo memberi kan manfaat kepado orang, nah jugo hidup tu jugo sebenar nyo dak tentang kito dewek an kareno kito butuh jugo nak bersosialisasi dengan ang lain-lain, nah pado dasar nyo kan kito ko makhluk social, nak macam mano pun butuh orang lain, orang lainpun butuh kito, begitupun kito dengan tumbuhan pun begitu pulo dak pulo kito serakoh, kagek kalo kito serakoh akan ngasih jugo dampak negative ke kito <hesitation> kalo sayo tu sebanr nyo dak perlu hidup nak kayo jugo. Kareno kito tu bakalan mati jugo balek ke tuhan lagi, kito ibarat nyo di bumi ko cuma numpang bae, dak pulo nak lah be iyo iyo nian apo lagi nak di cari, inti nyo kalo kito lah bepegangan dengan agamo ko, mudah lah kito ngejalani yang lain-lain nyo, mano pula agama tu kan pondasi nyo kehidupan ko, apopun yang kito lakukan tu sebanrnyo, landasannyo dari agama <hesitation> jugo, kito di hidup ini kan butuh jugo <hesitation> bkembang biak kito butuh lah punyo anak, cucu, ketrurunan kito. nah jugo dalam nyari pasangan jugo elok-elok kek mano caro nyo biak ado penerus selanjut nya jugo kalo kito baek kedepan nyo, <hesitation> pesan sayo tu <hesitation> mudo kayo rayo, tuo sehat sentosa, mati masuk syurgo.